طبعا علشان تحسن اسلوبك في الكتابة لازم يبقى عندكمعرفة كويسة جدا بقواعد اللغة لأن انت لو مبتعرفش في الاعراب ومبتعرفش <hesitation> الصياغة بتاعة الكلامبتتم ازاي انت مش هتعرف تكون جمل او هتكون جمل غلط ومفيش كاتب كويس يقدر يكتب كتاب كويس من غير مايكون صايغه صياغة صح فدي أول حاجة لازم تهتم بيها